Për një udhëtim në Siberi, do të merrja me vete veshje shumë të ngrohta, si xhaketa të rënda, doreza, kapela prej leshi dhe shalla. Nuk do të harroja çizme të papërshkueshme nga uji dhe termike për të përballuar të ftohtin ekstrem dhe borën.